Barooɗe sahara kam no ɗe ngatta e ɗe ngaɗa rayuwa maaji kanjum woni, arande e ɗe ngaɗa ka yaadu jemma ɗe siwto ñalooma, ngam to ɗi kutinira ɓalli maaji ɗi aadanoo njiyan, bono ngeloba.